﻿Tëtäguasu Israel oako pañandepo irundi araivope mopeti eta saupopa irundipa juri arasape icapital jaeko jerusalen iñeereta hebreo kua oï continente Asiape kua jaeko tëtäguasu soberano de Asia